มีแต่ข้อความกับโบรชัวร์ให้ไปกู้เงิน

อยากให้ชีวิตดีขึ้น และครอบครัวยั่งยืน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

ซ่อยได้หลาย เพราะทุกมื้อนี้คนจนมีหลายกว่าคนรวย

ขนมโก๋ เพราะว่ากินแล้วติดคอ

อันนี้บ่ได้ บ่ถูกต้อง เพราะว่าค่าครองชีพเขากับบ้านเฮามันคนละอย่างกัน

มีแบบเดียวพอแล้ว หลายแบบบ่มีเงินจ่าย

ภาษีบริโภค อุปโภค เพราะว่าใซ้ชีวิตประจำวันทุกมื้อ เข้าใซ้จ่าย ออกใซ้จ่าย

สมควรที่จะยกเลิกภาษีเกษตรกร เพราะว่าเฮาได้กินได้อยู่ทุกมื้อนี้ เพราะเกษตรกร

บ่ได้สนใจ บ่ได้คิดเรื่องนี้เลย

สมควรที่จะมี เพราะว่า เขาสิได้รู้ในการใซ้ชีวิตประจำวันว่าภาษีคืออิหยัง แล้วต้องจ่ายแบบใด

เก็บออมเงินเป็นกองทุนเพื่อการศึกษาของลูก

ปลิง เพราะว่ามันดูดแล้วดูดอีก ดูดหยังกะได้

เงินดอกเก็บรายวัน

มันบ่สำคัญในชีวิตข้อยเลย ปีหนึ่งดอกเบี้ยข้อยได้บาทเดียว

มันแทบสิบ่ได้ใซ้ประโยชน์อิหยังเลย

มีประโยชน์ต่อ เจ้าของเงินผู้ฝากนั่นล่ะ

ข้อยบ่กู้ เพราะว่ากู้ไปแล้วข้อยกะต้องเป็นหนี้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

ตอนนี้ตัดสินใจหยังบ่ได้เลย เพราะว่าบ่มีหม้องให้กู้

ควรสิถูกไว้ก่อน เพราะคนสิได้มากู้หลายหลาย

มีผลแน่นอน เพราะว่าสิเฮ็ดให้คนผ่อนมากยิ่งขึ้น เพราะดอกเบี้ยถูก

รู้สึกขอบคุณธนาคารหลาย

บ่หลายเลยสำหรับคนฝากเงินน้อย

บ่มีแฮงจูงใจในการฝาก เพราะว่าบ่ได้ฝากหลาย เดือนละห้าร้อย

บ่คุ้มค่าเลย เพราะว่าฝากแค่เดือนละห้าร้อย บ่ได้หยัง

บ่ฝาก ฝากตามความจำเป็นและถนัด เพราะว่าบ่มีเงินหลาย

บ่มีผล

อยากให้เพิ่มขึ้นตามความเหมาะสม แล้วแต่ธนาคารสิกรุณา

มีผลต่อชีวิตประจำวัน เพราะต้องหาเงินมาใซ้ดอกเบี้ยเขา

รวยบ่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละคน แต่ละเงินฝาก

มันควบคุมบ่ได้ เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดมาแล้ว

สามารถที่สิกำหนดได้หนึ่งร้อยต่อสิบบาท

บ่มีราคาบ่มีผลอิหยังต่อ เงินกู้ หรือสินค้าในตลาด เพราะว่าบ่ได้อยู่ในระบบ

ส่วนมากบ่ค่อยเข้าใจ เพราะว่าบ่ค่อยได้สนใจเรื่องดอกเบี้ย

น่าจะควรสอนตั้งแต่ตอนที่เฮาน้อยน้อย ใหญ่ขึ้นมาเฮาจะได้มีเงินเป็นของเจ้าของ

หมู่แบบไกลไกลกัน ห่างไกล บ่สนิทปานใด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

บ่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อที่ดินหรือซื้อบ้าน เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับราคาของสินค้าหรือราคาของบ้าน

สำหรับหลายหลายคน หรือบางคนอาจจะเป็นสิ่งที่ดี สิ่งที่สามารถที่สิเรียนรู้ได้ แต่บางคนเขากะบ่ได้สนใจ

มีผลสำหรับผู้ที่ฝากเงินหลาย แต่บ่มีผลสำหรับผู้ที่ฝากเงินน้อย เพราะว่าบ่มีเงินเก็บ

แม่ นึ่งข้าวแล้วบ่

เป็นจั่งใด สำบายดีบ่ อยู่ดีมีแฮงบ่ เป็นหนี้หลายบ่

เมียใซ้ล้างจาน

สำบายดีบ่เพื่อน เป็นจั่งใด อยู่ดีมีแฮงบ่ มีครอบครัวแล้วบ่

บ่ได้ตั้ง เพราะเมียปลุกแต่เซ้า

ถืกด่าก่อน ตื่นถืก เตรียมถืก อาบน้ำ กินข้าว

มักไปตลาดอยู่ไปซื้อของ ลางเที่ยกะบ่มักแม่ค้า

ใซ้เวลากับครอบครัว ลูก เมีย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

คุยกันนำเมีย แล้วกะหลังจากนั้น

กะบ่ได้เฮ็ดงาน เพราะว่าเป็นวันหยุด บ่แม่นวันธรรมดา

นอนเว็น

ขี่รถไปเฮ็ดงาน เพราะว่า มันเดินทางสะดวก

ข้อยบ่ได้ไปวัด ข้อยเซื่อในพระเยซูคริสต์

สวัสดีครับ สำบายดีบ่ครับ ข้าวอยู่เล้าผมเอาไปได้บ่

ข้อยมักวันธรรมดา เพราะว่าสิได้มีเงินมีงานให้ครอบครัว วันหยุดบ่ได้กินอิหยัง หาเซ้ากินค่ำ

คุณครูสำบายดีบ่ครับ เป็นจั่งใด

กินเบียร์ กินเหล้า กินน้ำ เก็บจานไปล้าง

สู้สู้เด้อ เดี๋ยวกะหายดีแล้วล่ะ

พ่อใหญ่แม่ใหญ่ เพราะว่าเลาเลี้ยงมาแต่น้อย

การที่ผัวกับเมียบ่ทะเลาะกัน

อยากเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์ความรู้สึก แล้วกะให้มีใจที่ถ่อมกะมากยิ่งขึ้น ภายในครอบครัวและคนอื่น

สมัยก่อนครอบครัวอยู่นำกัน ใซ้เวลานำกันหลาย เพราะว่าไปไสบ่ได้ บ่มีรถ บ่มีหยัง ทุกมื้อนี้มันสะดวกสบาย ทุกคนเป็นใซ้ของเจ้าของหลาย

ปรึกษาเมีย ลางเที่ย

คันเทียวทางบ่สุดเส้น อย่าหันหลังให้คนย่ำ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

เฮ็ดอาหารกินเอง ส่วนมากเป็นเมียผู้เฮ็ด ผัวล้างจาน

แม่ เจ้าอยู่ไส มาประกันข้อยแหน่ ข้อยรถล้ม

สถานภาพทางสังคม

ปัญญาเรณูม่วนอยู่ เพราะว่าอ้ายหม่ำ เลาเป็นคนกำกับ

ซุนหงอคง เพราะว่าข้อยมักหนังเรื่องไซอิ๋ว

วัฒนธรรมของภาคอีสาน

ละครเกาหลี ซีรีส์เกาหลี เพราะว่าคนมักหนังเกาหลี

มันบ่ยากเลย คันเจ้าหน้าตาดี มันยากสำหรับคนหน้าตาบ่ดี

มนต์แคน แก่นคูน จองตั๋วหน้าเวทีปูสาดท่าพร้อม

มนต์แคน แก่นคูน เพราะว่าเอกลักษณ์ของเลา เสียงที่เป็นเอกลักษณ์ เสียงคือแคน

เพลงแนวอีสาน แนวความฮักของพระเยซู

มีผลอยู่ส่วนหนึ่ง

หลายอยู่ ซุมผู้เฒ่า แต่พวกวัยรุ่นบ่ค่อยเบิ่ง เพราะว่าเล่นแต่โทรศัพท์

ไปเที่ยวอุบล เที่ยวผาแต้ม เขื่อนสิรินธร กินปลาหลากหลาย ไปเบิ่งดอกบัว ไปวาริน

มักเดินทางเที่ยวกับหมู่ เพราะว่ามันม่วน ไปผู้เดียวมันบ่ม่วน

ไปเที่ยวทะเล เพราะว่าภาคอีสานบ่มีทะเล

ไปเที่ยวผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี เพราะว่าผู้สาวอยู่หั้น

สยามเมืองยิ้ม ปลอดภัย คนไทยเป็นกันเอง น่ารัก

อยากไปเที่ยวประเทศอังกฤษ อยากไปเบิ่งแมนซิตี ฟุตบอล

อยากไปประเทศอังกฤษ พาครอบครัวไปเบิ่งบอล

วัดพระธาตุหนองบัว

ฤดูฝน เพราะว่าน้ำไหลหลากและน้ำตกงาม

เข้าไปในชุมชนหมู่บ้าน เรียนรู้วิถีวัฒนธรรมของภาคอีสาน และดื่มด่ำกับบรรยากาศการกินอาหารหรือใซ้ชีวิตของคนอีสาน

ซ่อยให้ผ่อนคลายหลาย เพราะว่าสิบ่เครียด บ่คิดหยังหลาย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

บ่ได้เบิ่งข่าวช่องใด เพราะว่าบ้านบ่มีโทรทัศน์

อยากขับเครื่องบิน เพราะว่าสิได้บินอยู่เทิงฟ้า